Konona ho o on. kuka du ho o on. ka no dinina xa na ko vii dinina tá ho o on. ñajan kuchon'na nrida mini kuka jan ta ho o on. ña-ña jan u- u'ña kuchonaña.